Ie, misy ireo sakafo azo heverina fa manatsara ny fitadidiana sy ny fifantohana, ohatra amin'izany: ny hazan-drano rehetra anaty ranomasina ohatra dia manome an'izany rehetrarehetra zany; faharoa manarakarak'izay ny sôkôla, ny sôkôla dia manampy ny fitadidiana izy ireny ary koa ny sésame.